Leyɗe ko un watta sariya shiya hakkilo kanjum woni leyɗe Afrik. E do Afrik un heɓaay ardiɗo leydi mo duɓi chappanɗe nayi, bo to mi maayi ma ɓiɗɗo maako maggoto dow joɗorgal ngal, bo un joɗorgal demokarasi na lamɓe ba, kamaa ba Gabon, e leydi Guinea, e Angola, e laydi Kongo.